Jangirde mi ɓuri yiɗugo wakkati mido makaranta kannjum woni Miɗo yiɗi cuɓoraaɗi mbadi kala ɗe geɗe ɗiɗi, ko yowitorde ɓe e tawru ngeewre. Ɓe aɗa njogii mi saɗaaki kaɓe ɗum njogil.